<hesitation> Rah ôhatra oe anapaka angôfo, a <hesitation> amzao ma fa misy fitôvgna oe coupongle ze agnarany rah ôhatra oe anapaka angôfo de <hesitation> tsara zegny I fotôvagna igny ampiasegny fô rah ôhatra tsy ze ôhatra oe lamigny ampiasa lamigny de mila mitandrigny tsara amzaio tsy aratra de ampanarahigny amle ambinle amignizy napetrak'zagnahary eo igny no t - eragn'igny tapahina amle miboaka mitazogno loto i.